Kan khayyaroni fi bagdar batahakam fogan nar ma tidurruni walla fogal alme yenu akher bakhtar akher annar bas matu durruni finshan hi darara aktar min hanal alme kan shuqul ja, tidurran nas kula bagdar ba dafi le hum minan nar finshan hi durum akhtar wa hi katlina kula.